Yeah the kind work of I'm doing is like different different of it kind like I'm acting as manager to where I air so a make me to do different different work like sometime join my cooks to prepare food sometime join them to prepare breakfast and then sometime discuss with guest or tourist and really I can really enjoy discussing with tourism or to discuss with the guest or the customer because sometime their experiences and then their different different reaction it make me to learn more lesson so I can really enjoy my work and I'm happy for it.